Raha ny hevitro aloha de tsara ilay manao dia lavitra matetika satria raha eo amin'ny lafin'ny asa ohatra ilay fanaovana dia de tena ilaina satria iny no ivelomana ahazoana vola toy ireny 'lay hoe olona mandeha makany amin'ny firenena hafa ireny mba hiasa.